Lafa iaho mandeha mikotrana ambony engy la mahita anao avao iaho hitakoa anao fa amanao fanatanjatena koa, ka anao io moa zay te hangena vata moa te hampitombo vody